كان في شجرة عجوز في الحديجة، كل من يجعد تحتها يحس إن الشجرة تتكلم، وتجوله كلام حكيم، الناس كانت تروح لها عشان تسألها عن مشاكلها وتاخد نصيحتها، الشجرة كانت زي الأم الحنونة للكل.